Lafa iha koa zany hanao asa soa iha tokony ho hainao hoe ia iaby olo afaky manohana anakay am'ty asa soa ataoko tiky de tokony manao hetsiky koa iha de fantarinao hoe ino hetsika ataoko ohatsy hoe spectacle a, mivarotra cake i, mivarotravarotra zay azo ava- amidy egny zany de zay e.